Ooy olo ami uliki pooy olo ogba gha dio miibeni <hesitation> aami ooy ogba gha mibeen olo omiigh gha. niigh bkos aviigh ne pue gha meesi ughol ma den ooy olo na boroghom iboroghom like pezo adia aami isibol aghol oboroghom iboroghom apu miidiiny ooy aboroghom zina apu miidiny ooy olo naboroghom iboroghom ooy ozo nagbaay iben ooy olo ologhom. maar den ooy olo aliki modigh esi bho ka ana opo peesi bho aami maar umeel obho bho ezoor uliki dio molo esi bho owa dio awuny arooy olo iwana Arooy olo iwana olo ne zighe meesi iteeny odigh kere kere are aghudum aregh ooy olo nadigh gha arooy mo mologh ipa blo pa arooy olo ami uliki den onon aar olo di to padi araani ara araaani idi netany gha ni maghudum olo oneghe dio ani obhobh olo nagbor gha mo boroghan mmoy ooy olo nagbor gha moliom ooy ana umiin be pana na ighom, nabooghan opo obho poyiin okarabh. aghudum olo oneghe dio aghudum opo bho oneghe dio monoghe but ani obhobh ki nara miipeleghian ah ooy onid oru ipeleghian aami aliki miibi edian ana ami obhobh aloghom mezo osa edian ami aloghom mezo osa edian aami aliki na ooy olo aloghom ezo osa adi ah ooy aliki miipele ghian ooy olo ogha dio miiben den Ami ulik dio mooy olo na kigha ruugh ooy olo na kiil gha ruughe aami uliki dio aami uliki marooy olo iliki mo tu gha avo aliki mo otuugha avo odighi ooy olo aliki mo tugha avo odigh pa amiin aghol oi oredi eki okpul agha avo so ana den aami ooy olo ami ughol kooy kooy olo na gha miiben de arooy ibele mo oporoghom arooy mo omiigh aviigh aar olo otu dio molo onuma otu dio molo onuma seghe mibho iru milo onuma ipe bh poobi aghudum ma loghom mezo osa edian den ma loghom mezo egimian arooy kua miipeleghian ikany orugh kua pe mararooy bho enoghe pesi bho oru oobi esi